Ame lafiny raika da ara-dalany raha ohatra ka zakaisika zany gne piso de zavadehibe zany e fiteza piso an-drano zany satria e valavo miditry andragno da matahotry raha misy piso gn'amignao tahak'izany koa zany koa oe gn'amboa satria raha ohatry ke misy gn'olo hangalatry na hamaky trano da mba matahotry zany izy raha mahita an'iny amboa iny.